za nahazo pilasy niditra avy agny olo antitry io tsy nahazo pilasy, mitsangagna za de mivolagna aminazy a dadah na a dady agno agnao mitotra aketo ao fô agno za andeha amin'ny pilasignao ake fô, manjary mampaignakignaka za agnao mitsanga mantaotro agnivo akeo nefany eto misy pilasy˂hesitation˃, omeko agnao ny pilasy-na itoeragnao zagny ee